طيب أول حاجه تغسل يدك كويس ثم تحط ال-الطفل علي سطح آمن ومريح للطفل وتفتح الحفاظه القديمه مره بحذر .وتسحبها من الجو- الجوانب عشان ما تسبب فوضي ما تكركبش حواليها <hesitation> وتستخدم المناديل المبلله تمسح منطقة الطفل ببطء بعد كدة تاخذ الحفاظه الجديدة ،وتحطها تحت الطفل بشويش وبلطف وتغلقها بإحكام وتتأكد أنها مش ضيقة مرة ومش واسعة مرة.